Hmn, hakkunde anndaaɗo e hakkunde kadi ƴoƴɗo, hmn, fuu no walla. Ammaa wonnde sarde nden, so a anndaaɗo kam yo a nder goɗɗi ɓillaaji ɗin. Wonnde sarde nden woni ƴoƴɗo on kakkitiiɗo. A ƴoƴi maaɗa a torrataako, nden kadi a torrataa. Ammaa so a anndaaɗo kam goɗɗi fiiji ɗin a fotaayi a waɗa-ɗi no ɗi ngontiri maa.